एबे जखनी फेरी हेलिकप्टरक देखसहिं तखना मने मुइ एगुडा बतवा कबहु फेरी हैने सक्ससु बिसरावे । एबे तखना हल्सु मुइ लगभग पाँच ...पांच छौ बरस जतुरा हौसु होला, तखना हमार गौंवामा हलउ बड्के बाढी याइलि, एबे बाढी त हमार् तखनै मतुरे बुडल हलौ, बढियामा जुन जुन फसल हलई मन्सावा हुन्कहिके बचाओके तहिया तखनी हेलिकप्टर याइली हलौ । अ मन्सावा हेलिकप्टर देखैक माहा एबे यापन्, यपन्हु जाइ यापन पाल्ली हंसवा, चिङ्निया, छेरिया जम्मै लेले जाइ हलौ । अ पाईलटवा हलिहे खा गरिओइ हुन्काके तोहरा एओह इ कथी हंस चिङ्निया चढओइ बढह कहके, हुन्काके हसे गर्‍योलिहे मने गहनी । एबे एक जाना कसनक हलिहे उ कबहु हैने देख्ले हेलिकप्टर एबे पहिना त कहवा देखतै ना, एबे उ हैने देखैक माहा ओकर गहनी चढेके मन लागल एबे ओसने चढेक मन लगलई उ चैं एबे डौले मन्से कहदेउन टंणिया मा हलिहे फेरी उअ जाके हाम फाल देलिहे बढियामा बचावे एतै कहके । ओकरे के मने डोरिहा लेले गेलौ हेलिकप्टरवा बचावे, ओकरेके ओथिया ओहवा से निकडाउक्डाके टंणियामा पुगाके छाड देलौ । एबे हेलिकप्टरक जखनी फेरी समझसही इहे बतवा नै दिमकावा मा एसौ मोर ।